Mtcha wiso sarogi yagbiridu mug iisorogan nyile chidanrogan kan blam tei daga blon teibe mukgadarohe mukgado rahegi tarne chidaro kogən sobo chuda daga soboso muk usərogon saboso ndako wodəgal wabiyako biya wegəda ndahe wedili weto wendo mei gədəurewo mei budo yo muwe dili muwe a gəlwre o mainagal wure sorogi abo sagon aro meigokəngi abobangan do bolbogbidi we hangomdojo sarogi abo sagarsidi wehangonidoso sarogi a dowebo abosonganso kamiya wehangomda wesabləngomda anso so siridu sərogi gosiri du wowe sablan klatiya sarosi gosiridu sərogi go sidu. nbo uwe hirikun yahe bogoibo tarbiya amso sərogi sosirichu linkun bokgədom nyiro baihan do mei han ana amso sərogi bi ridu kai <hesitation> blan anso amso abase blan abo nagarogandi blamso balm anso gidirongon nanda kanya bogou u u siriso na blanso unnushinkai <hesitation> blonsa na faaarago nlbase blonso natarogəni base blanso natanrogoni base blamso abase garayebo teidouso menyo mente soo a a bloursi blantel blanso blankami alkani blounso ankari blonso hallogan uduwelhkaru blanso seheyongan e ankari seheyonga e ankari blanso danda blam tei blan alagram blam a kakan angul mega blan adolse asirianko blam ahagən nyrrolbase anso dəso blso arin a blanso sərogi gosiridu sərogi gdirogən shagodu, Blananso blan tei aa blan anso blan tei liinkun sərogi tetchalago do mabo tarabiyuro tei mei tchalago goli ama ban abase anso goosiri du gidi rokun tagarma makallo ama dagsi blso du ua rogangi lame gən chidoko lame gan blan tei dəga lame gədogidi kənso bog us robo yahe mega blam gadedu blam sən gidirəgendu a a nduwe blansɔ nado nando magakən a a blan anso hallogan ibanbedige a a blam anso hallogən ikanti dige yolkani lone yagousirisiri sərogo sirido durrokun e məyashago yallako mei tchalago dunko nahe sərogi gosiri bodu tsubiyan go jigi wa blan anso nyiyengən sotse sodu sərogi tao go sidu lenko e mei tchalago do lunbabə səroji blan arkani səro go sirido woroko kelchalayo o shago yalloko maltchalogo so linshago babe do aboa bogo sirio səreo go dənəgo sirigi badu rokun no dəna nayalbasedu liyode hallokga abangoda medo doyingə a grəmahe blaso andadu grərno teidə bbloso anda do ma isaro gi wane ardo lame a a ardo hallo kalnkawi a a ardo hallokalrokowi a a ardo hallakalbase lame yabrndədo a a nduwe gidiro ndam nando nando yaro lame gənso a a sərogi nyiro gondəgi hallokal basedo duwando duwanso ubosou sidəso ama sərogi hallokal kanido badi hallo ikanido da musidəgi judu sorogi negədə mda kai neto yahe to we jidu hallongne maldiliidu, Sərogi hallkolkuni dasi sərogi wasidu wotodu a e halloka məlyalinkani so linkayo tagəma awa səroji blan hallogandol basedu du bodol boggisi gəsi weto wesantangondaso səro wato wosidu jesudu lenk llunbabagə sərogi blan teisogosidu gidi rogən tedu dene meitchacago go adalsu sərogi blan teiso du nyiroa tchalagolgodo jiroyectədo a nalalboo sərogi blan tei so gosi du lingən yahemei yatei sərogi blanteso so gosidu linganyoe teiso gara dəri jirogo dədo a ndal bolo sərogi yaksidu yago blak tei ga ubaro gidiragən gə isəro nyiro nangwal a nyinde hallogən nyile dən agundo dəri blan tei dəga blan teiso dan blan ankare dan blan ankanso lane gidiro gən a a duwan san gidi rogənsodu man goyodu yaga bllan abən gidi ragəndu we han sərogi blan asən gidi ragən nali dan da nagare gidi rogado anboso gidi ragon nado dige ama ansoso a a hallogando ibase iyo an halogan ibabe mangoyo tawe kesogi blan hallagan babeso səro wasido babeso zuriya rokundo blan tai do mahagən nyiro teia ma blan teiso so magayo yagə blan tei so we han kalkalgomda sa ragi ndau yago blan tei du yorogo meiwodo sa'rogi go usanogo mei wodo du, Gəgən nyirogo blanso nyairan gənikani a a blanso nyirogəni base a a blanso blan leidige a a blanroso gidirondan nando a a blanso gidi roŋ dan nandoso dige saəro gi nyiro go yagodo nyiro teido uərogi mei wodo do migəkən gidirondan səro yigən gidiron domgi blanso blan tei du dabi nyiro godo muto gədədu dabi nyiro godo muto gədədu dabi muktok hari do lunko yahe meikhalago go taribyarokun makillo nyirokuun sarogi yaagsi blodu yagu blan tei yaga kala roka yaga gidirogan goyaga gidiragon dolkaru du a nyirol karudo mal hunri ama dirral abe do sə rogi gododu nolbate nda ndal bo o nolshago da gode e nalshago do da irrialbo o yaga riyironkari sərogi ada yisudu a nyirko məlshirishe sərogi yahan nyidu takham tsagənso sərogi yalfi ham tssagabso sərogi yali ham niyandu yago blam nyorogo kalkal məldill yagə baln ankari yagə blan asən gidi ro blo yagə nyrroinkani hagən yaga̱ blan ma dəkəngayo sehayan ankami seheyananguno waso blani tei go blan tei du nabehe kalkal blɔplso sərogi abo kanadi sloplso abo kanadoso yahe nyirokun bogoldili ama gotogo si ma kandi gotogo də haloku boldiliso kən e blan teiiso kən e blan taso dul seheyankunso manyelo welu wedegoyo mada ama blan teiso gosidu seheyan kukenso mayele

Abangu sada babeyahe kən uyarogodo nkinidu mudədan mudədonga nymol nkami do mishərsihe sərogi kən abangobo aba se kandi iyarogo dal kna ymhe mldədagayo an iyarogodadal base kkanadi orbangosada ankani yohe bagosi nyira nyira un un durangan bagoti sərogi kənda go hom nyrol kami ɛ dozi nyir ow koni doda məg gəgo godo sarogi kando gabase a dasi wurankoso managna nyinrol basedo ama nyiro nkanrido kalka gi ulamkaru so maal nkani da ishegumada chi gima kanadi o. do lingba de mibo kenadi so nyiol shago ingsom da imitchalogo go tabiya ro sarogi maye ngoto base da lengoyo e mitehala dogo nyrol base sorogi sebatandoroso sorogi sebtandoroso ayaga kanade bulan so kanadi naka jelema kaunma baasi bulam abo kanadiso so juro sojseso ma basiso dandədo gərəm go bulasiso ndei yago kanadi gram do dalyagə kamadi bulosk də ayagə kanadi do we gadəmda kən a gədu a də nadalsi dən a gədi a də ndalsi du we gədəmada do we handu du we lenku yahe boitchalago da lankani ama sərogi ndawa hamda waskagasando a nguno hogi ndei nduregi ansoda sehe ankundo ingo mei hohalaogo go sehaya babaga nyiru n dawe handada nyiro ndwehamdado a dail babe sarogi ndowe handa nyiroinkamido dan nyoinkari da meihm ga agi ndowe hauda nyiro ibasedu denda a maham,